केला होएगी आम होएगी पलम होएगी काफल होएगी और जो पहाडों म मिल्द छन बेरी होएगी और आडू होएगी ये सब फल छन वो हमारा पहाडों म मिल्द छन।